Pues in espejo naandi'i ja kuunde'eando ku nuundo ja ku vili ku nuundo o horre xerasurarta ayiivi taja tee ja te njiaa nde'eaxi jiaa in espeju o ja kuunde'e kuxi in pared ku ye'endo te jiaa naandi'i tiuku in espeju porque pues ka'an ta ayiivi ja ki'ixi ku in taachi nde'eaxi ku espeju te xi'inuxi ka'a ta ku gentendo tiuku.